<hesitation> Allor, t'aggia dicere 'a verità, si putess turnà aret, nun 'o sacc, m'hann semp affascinat chiù o meno l'anni cinquant, è stato sicondo me, n'ann, ceh proprio so stat anni indecenti 'e cambiament. 'E cambiamento proprio profondo, grandi trasformazioni social, cultural e pur tanta economica. Poter rivivere a finale la fine della Seconda Guerra Mondiale no? È stato un inizio secondo me 'e nu capitolo proprio nuovo della sfera del mondo sincerament. Poj m' piacess anche vivere durante l'epoca dò Rinascimento, dove magari a vedere no? Firenze, l'inizio di nuove esplosioni dell'arte. <hesitation> Non lo so, sicondo me, sarebb, foss 'na granda epoca da vivere pure questa del Rinascimento. <hesitation> Ritornando poi prima <hesitation> Barcellona, m' piacess verè durante sto periodo 'e verè la costruzione della Sagrada Familia 'e Gaudi, che all'epoca stev dando <hesitation> proprio vita, all'inizio delle sue opere architettoniche. E non lo so, chest song, è 'o periodo che a me piacess chiù rivivere storicament.